E kom fitu ni llotari shumë t’madhe edhe kom fitu shumë pare, çka me bo tash? Mas pari kishe investu me ble ni banesë ose ni shpi dikun. Mas ksajna, <hesitation> e kisha ble ni kerr pak ma t’mirë, kisha dasht me investu në ni kerr. Nëse hala m’kishin met pare i kisha investu nashta në bitcoin ose i kisha rujt n’bankë.